I firenena Turkie io zany da anisan'ny firenena soa toetrandro satria lafa mafan gnandro la tena mafan gnany eo amin'ny telopolo degré cericus eo izay ny hafana iainan'olo agny fa lafa mlanintsy koa ny agny da mahatratsy hatramin'ny <> moins huite degré cericus ny maripahana iainan'olo agny.